التركيز علي السعاده الشخصيه للواحد-انو عايز بالو مرتاح عايش في هدوء لو بايديا ان انا اساهم حاجه في المجتمع-واعمل حاجه مفيده-ممكن <hesitation> ادخل اساهم